So ngoonga Alla no ɗeereeji mon jinirtee mi annda so ngoonga alla ɗum walaa e anndala. <hesitation> sabi nokku amen oo min anndaa ɗun. Sabii minen kaa min ngolliran ɗi tan. Moƴƴinaama tilike, waddaama. Nden non, caggal nii no gollirtee nii, ko neɗɗo wii sifoto hen fu, <hesitation> ana hulɓinii fati fena.